Baaba am mawnde no waɗiima ko leydi gooto mi waɗataa ngoodi no mi yiɗi, njooɗaade e haɗe faa njogu heɓde bonannde e adunaaji. No waɗiima ko miɗo waɗataa hoore nder wuttude faa mi waɗataa nder yeeɓde njogooji ɗi heɓɗi ñaawdi e njangu